Mebɛpɛ dɛ mebenya mankasa m'edwin dan a mfonyin biara a wͻayɛ no pɛn bͻwͻ mu kyɛn dɛ mebenya mankasa mo nwoma korabea a nwoma biara wͻakyerɛ no pɛn no wͻ mu siantsir nye dɛ, mennyɛ obi a m'enyi gye akenkan ho na mbom mfonyin dze, efa na ehwɛ no kae a, ibohu dza odwimfo no rohwehwɛ aka nna mbrɛ osi nya nsunsuando wͻ wo do na akenkan dze ͻmmfa ho buukuu dodow a ogu hͻ no, munnkotum akenkan osiandɛ m'ennyi nngye akenkan ho ntsi.